Hiabi neru nga freru hiabi nan bin hiabi nuhuij, man nane abi nikan' ñaan ni ti'ni nuhuij taaj ni abi nane, ni 'na' hiabi marsu, abri, mayu, ba taaj juniu, nin' hiabi nan bin hiabi ñaan hiabi ñan nako ta naka' sí hioó 'hiaj chukwi sij kwenta kanaj sij nakaj sij, ni uraj sij toój sij si hiabi chi'ninj ni sa' ba' oj kwenta ki'hiaj sun riñan toój sij, 'na' hiabi bin juniu, juliu, agosto, septimbre, octubre riki nin' hiabi nan o' kuman, sani hiabi juniu nga juliu min ñan o' kuman naj, ta ñan achii kuman bin ñan nihia' ra sí unun sij ni duku nan 'na' nin' hiabi min agosto, septiembre, octubre nan min kuman nane kuman tu'bbi kuman nukwi nin', hia ni ñan ao' kuman nan ni aran' un aninj china sij nej 'hia, 'ngo si 'hia, chi'i tan nin' hiabi nan bin heabi nane, ñan o' kuman nane aran' nnaa 'hia ni heabi novienbre nga diciembre min hiabi nanikaj ran' un abi nane ahiu hiu 'be, tu ba nubij taj si kuni'ñanj nikan' taaj abi nane ni nubij niin, ahui nane nej ni nuhuij ni ahiu hiu 'be ta bin 'hiaj nin' heabi riki hio' nan, riki ko'ngo hio' ta bin 'hiaj nin'inj.